Mul olõ-iq aimugiq, määntseq ommaq kassõ hariligumbaq hädäq. Ma- ma-i tiiäq, või-ollaq näil hambaq jääseq haigõs. Ma tõtõstõ ei tiiäq. Karv satas maaha või-ollaq mõnikõrd vai. Vai sis tulõ marutõbi pääle vai. Midägi säänest vast.